Egäl as'al iks piät määntsegi piiriq olõma. Peris ütskõik määnest jamma kah ei piäq egäl puul suust vällä ajama. Nii et jah, määntsegi piiriq iks piäsiq olõma. Egäsugust peris kah'olikku juttu olõ-õi vaia ajjaq.